Sa'ire un haɓi hakkunde yimɓe e jinneeji, jinneeji sappp jeewetati wati, e leydi Hadejia, ra soni'en e nasara e ngi'a, wala ko ɓe mbawaata.